Harus nakaduduluk buku sesuau genre, topik. Atur buku sesuau ururan mantulis buku, no atur buku sesuai warna buku loon na no atur buku yang biasa ala paken buku ndia.